Izy kôa edy aminakà e izy io arakaraka ràha tarimianao fo, izy kà edy akôho ndraiky dôkotro ndraiky ràha kàra kàra zen̈y, zen̈y edy tsy mety tarimiana an̈atin'ny tran̈o e. F'izy kà rabosy, amboa mbola mety tarimiana an̈atin'ny tran̈o fo, dônko ara-dàlana fo ndraiky izy kà araiky novolan̈iko zen̈y.